Ngingye singali ngakathabya omwakyindi kyighughu ahasahenu emyaka eyangawithe enu betu neryu ingye nayi nganganemwanza ngaghenda ngomwabihughu ebyuwene. Ekyihughu ekyangasingamu erikoleramu, ngayisinga inga kolera ngomwakyihughu ekye Kongo kundi e Kongo yiri esya safari sinene esyanganza ingakoleramu neryu ki bakathuha esyasente siwene ndeke ndeke. Ngomwabirunga mwerya omwamusithu owabaketha mwabirunga erya <hesitation> ebirunga yiri ekongo so ekyihugho ekyo ngakyiyiwomba kutsibu, kutsibu ndeke.